Albatta! Amerika madaniyati juda xilma-xil va ko'p qatlamli. U asosan turli etnik guruhlarning birlashuvidan tashkil topgan. Bu madaniyat musiqa, san'at, va ovqatlanish kabi sohalarda o'z aksini topadi.